﻿ <noise> A fai titi gadai fai titi taghuma dahi fai ti Warji bee Mukhin tai ti miya ma gma khin fai khin ai ai ti Nasaru ma ghikhin I’ii fai titi gwaram khi fai gona ti hai <noise> di gadighuma gma khin di Ruuba caba masir bu ma khin lthin.